إذا مؤونة طول الحياة أبغى بيتزا، ليش أيس كريم؟ الأيس كريم حلو، البيتزا أكل يشبع، لازم الإنسان يدورعلى إنه يشبع مو بس يحلي، بعدين في الشتا شلون باكل الأيس كريم؟ الأيس كريم يبي بالصيف فقط.، إنما طول العمر باكل الأيس كريم ما أبغى.